बिल्ली जू छीन उ आपस म बात कना ले शारीरिक भाषा जने म्याऊँ म्याऊँ और गुर्राने इस्तेमाल करदा उ अपरि पूँछ कान और आँखूँ ग माध्यम से भी य दूसरा दगड़ी बातचीत करदा और ऊँगा आँख कान और पूँछा हिसाब से हम ऊँगी भावनाओं ग भी पता लगे सकदा।